די וועג וויאזוי וועלף טוען דאס איז קודם, זיי זענען זייער גוטע פרעדעטארס און זי האבן נישט קיינעם וואס וויל זיי נאכלויפן. אויך קאנטראלירן זיי די וואס זיי ווילן אויפעסן און ס'העלפט אז די אלע וואס זיי לויפן נאך עסן נישט אזוי סאך פון אונזערע פרוכט.